United Kingdom ni hamɓe ma ɓe ɗon bana America ɓe ɗon nyama nyamdu zamani, ɓe ɗon nyama malori be takai bo malori mai bo be ɓe ɗo naftira be dankali irish kokuma dankali irin bana dankali amin je hausa ɗo, bo ɓe ɗon naftira be liɗɗi hamɓe fu ɓe ɗon nyama kujeji nder ndiyam, ɓe ɗon nyama bo ɓe ɗon waɗa nyamdu zamani bana pizza, bana burger, ɓe ɗon bo jara <hesitation> ndiyam ko juice ɓikkon leɗɗe ɗo sosai hamɓe ma.